Aki alakara iwesekinete ngaropiyae togula alakara kotere kitama yong tokona ilosi taany ngide lu ekokianito alotauri alostroi ngide lu emamakatar namna toyaka kisomesha teni pekeyau tokona alakara eyauni tani moi kotere kisomata ngide ngulu epote akinsarakin edunia anikisomata ngide ngulu epote taraut ngikapolok lukamoingide ngulu epote moi nabo kingarakis luche sasa ibere kama ngini eyauni alakara iwesekinete ngaropiyae tani togiala ngibono ketembekinea ngitunga lu edukasi alosibitar ngitunga ngulu elakarasi kwalasi kotere ibere ngini einakini keche etau lo akingotikin kama erai kechi dae ngitunga alomaisha kalekingotik itaan atamaar ayakar ngesi dae emaisha arai alakara kotere kitama tani iyone isiakini akingarakin ngitunga lu emamakatar ngikaasea ngitunga lu emojongito. Alemun ageelakin kama tokona itaan lanyuni iyong emaisha lolea kama tokona ekaas lasima egielio lanyuni iyong ngikijanae lukaalak emamakatar ekaas itaan tokona kama ayona eamua alemar ngikijanae kama ngomwon ataeka atogielak ekaas eyauni ibere ngini alalakara tani pekerai akwaar ngina eyauni epote ngitunga ngulu kingarakis ngawoyei nakooh nabo ingarakinete acounty noga epote tarauti moi ngitunga luapolok kefanya maendeleo karai anakijij kana todukokis ama tangaasi karai ngisukulio dae tamasi ngitunga kisomata pas eyani ibere ngini alakarani nabo anyun ngaropiyae egieli ibere be ngaropiyae egieli alakara meere nabo abolia kigieli akimuy karat tokona tama ilosi raya tayaka taany ngitunga enyamit akoro kaina tayaka jik nak akimuy elakarosi ngitunga ngu’u elakarosi noi kotere tokona kiamua iyong toyaka togiel ngidawae. Tayakata tasaka ngide luedekasi kama aloraya ngidekesinei lu enyaritae kwarakoo kotere eyai echich, kotere edekasi lomooo teyaka kitedek paka nganei nakech elakarasi ngitunga ngulu arai ibere be ngaropiyae arai alakara keminio itaan kon ngaropiyae torukau iyongitaan ngini elakara. Lanyuni tani elomit ka ngitunga niajokon kotere eyakar ngaropiyae. ngache saini lanyuni iyong itaan ibere ni ikosonakinotor ka ngutunga kotere ibere be ngaropiyo. Kime itaan ngaropiyae isiyani tani itaan niajokon kotere. Tokora tani kimin iyong ngaropiyae kama tokona ngirwa lu esukuku lu kiyak iyong ngaropiyae imujete ngikom dee ejok alaakara elapete tani ngitunga lu akijij kangina kingolikis ngikon dee talakanos tamasi be ngide bo kaa ti lu enapito niajokon teni atii moi tani kigialak iyo ngide lu awi anache togilak nguorui talakaros kiendeleasi ke ekesh emaisha ichukumnito kiy.